Lafa ahanambady ny kilongapela amindfreo agny da anotanin'ny ampela hanambdin'ny namanay mbo tsy nanambady igny aha ho tiany hosorata amin'ny akanjo mariage igny ny anaran'ny namany igny ka la manenky i namany igny la doratany amin'ny ankanjo mariage iny eo ny anaran'ny namany igny na atao anatina karaza ribon.